Dio di ologhi ami abal di mi abetenu diroor pho mira mighim ghan suor mi amighom suor mi amoor suor mi amoor suor mi abom omogha awe enaan pho diopha diepho ologhi ami ka bal bo iduo pho mi ka moor riboom suor pho mi ka moor mi amoor ku mi abile abereghi mi asseeny omoghwe enaan b/kos odi bin ku apughi oomo araar ku eeni mi amoor iduon suor phe ramaden ibol ke tu ni loor ami dio adiepho ologhi ami abal bin ku atenghi ku mi abol dio pha diepho mi mobol omadan mi ango rughuenian omoghawe enaan pho dio pha dien pho khen pe eeni khen ibem anmuuny ami ra mi ko mogh khen ni ophalabal ologhi yoor oko raar lo yoor ro wa oleh oleh b/kos dio pha diphe pho adio ophalabal ologhi eeni oyaghiri ami ka bileni atu uteenya ni imi aben mo tue mi aben nyi rodon pho ologhi ami abal igey mi abem nyi tol ude mi abile asophaan miim ango nyodi adio pha diepho ologhi ami abel igey ologhi abal loor esi eghi di yar mi abetenu ro moon aloor mi amoon loor abuniin awe odini di idnon ami usi abudi ra mi oghi otu iitugha ute uteeny dio pha rodon eeni adio mi abetenn ologhi rabal ghaani mem di mi aatughien ku mi odini mi amon loor iduon mi odini mi abile ra konom we eeeni adio mi abetenu ologhi ka bal ghan igey mi ra seph gha ni omoghwe enaan pho mi ra sephni ghaani omoghwe enaan pho mi atol mi amoor mi amoor mi amoor mi ako yar lo iberaan ni imi Ku mi arele b/kos mem iroli di ikparanaan imi adikparanaan adol mem di ode ami upogh oonin ami ku mi aghi arolaani dighaagh ononoye mi arol pho dighaagh onoye mi umiinuun ni iboom mi amiinu kuo dighaagh ononoye pho mi arol bo usighem okuru ami bin oroph epe erugh dughul di mi ulegheri eten ema a port-harcourt ku osighe okuru ami oropho erugh ro sighe okuru ami ro roph erugh ku mi amigh emoghi ku mi amoghi idi di di mi awoghi mi amoghi ku mi amagh oniin oyaghir ami ku oyaghiri pho ami ophon pho usighe imi. iduon mi migh rodon pho adien pho mo phorogh phi ina ma mi ka dighi yar di ma na a kiaani otu iitugha phon pho ma mi ra ki bo pa ku esi pho mi adigh bo odighi pho phon pho na ka kiaani otu iitugha pho phon pho mi ebem yo ouh ma beni ma oniin ana ma kolobian ikpoki ni ka dighi yar di ma na dighaani healyh pho phopho ma mi adigh bo ka yi-oouh ku mi aghi ema ku mi ateeny oniinayoor mi emogh oniin ayoor oniin ayoor aben mo ma mio dini sien mi ka loghni ina otu iitugha pho phon pho ku oniin ami usighe imi ku logh otu iitugha phophon pho ku ami akparami loor ebi egbe egbe di yaar iminimiin phi ipe pho ku mi akpara mi ku mi esighe ghan ru wol ami ku mi aroph loor amum obal ibal omiin mo iimo ibue pho po ke bal pho ma mi atolu ni ni dol ma mi ka tol mun dol iminimiin phi ku enaan pho iphagha ranaani imi rodon rodon pha adien toro iyaar lo mi ra wa ku edi mi ka ko ku mi alehaani anmuuny ami re moghi okoony mi ra ango ni Ipe mi umiinom mun obem mo mi atologhu digheugh abunon awe ku mo mi ra minom rodon pho adien torobo iyaar lo mi ra wa ku edi nu ahle ni ammuny ami ephomoghan edi torobo iyaar di amumy am umu imi mi rango ni oonim pho am mem lo upuru imi iyaar m rango ni oomu pho idi mi rꞌanyo ghan diseph omoogh awe pho enaan pho rodon pho adien idhon pho m odi bo pe ku edi mi amooyh ooghaph oo.